Toh, <hesitation> la buk dega̱ shin tii, muop tong mang wang vuang lang ga̱ wus, ɓuan hanga̱ɗe ɗie nɗa̱a̱n, ɓuan hanga̱ɗe ɗie nɗa̱a̱n, hanga̱ɗe la fual, muop tong mang kop ɓuan nni muan da̱ mang lifton la̱ nɗa̱a̱n, muop la la̱ lifton, mang madara la̱ mang bombita la̱, muop la gama ga̱la̱ bombita muop la̱ suga, muop la̱ suga muop mang ga̱vel kop, muop tong zoop nni, muop la zoop nni, muop tong mang buk da̱ ɗuu ntiem ga̱pinlu, ɗe gəpinlu ya̱ dum ntiem gəpinlu, ga̱pinlu ga̱lap yi ga̱swa.